falmare nei woodi falmaraa makaranta woodi falmara kugal hite lantarki woodi falmara jee e'yendei woodi falmara yimbe asibiti nafturta koh boona red-cross jei makaranta nei daman uniform o'n a waatan yahaa makaranta jei kugal lantarki a waawata non a huuwa kugal lantarki e'yendei mo dama awaawata o'n haala diyam sai be nasturta haa asibiti mo hanjumma bedhum nafturta be mei.